Akko ri bolaku panguttu engka tellunrupa sibawa panci e engka dua na iyye maderri panguttu e biasa lo pake i mabbette-bette daging narekko ye panci e biasa maderri lo pake mappasau baronggo yareggi mappesau nanre na iyye pancie sibawa panguttu e mega rupanna akko bola ku tapi yemi ro lima e nangnge ro lo teppue makanja upake mabbette-bette sibawa mappesau.